che rib'aniik kab'an chiran re kakunaj awiib', qas kasak awiib' qana't ne chiran che la q'ab' che la wuqan, e awiij che rib'aniik kab'anan, ek'an rib'aniik kab'anan pa alnaqiil kak'ama'x taj saqa'n ya'al atz'am kak'ama' laj ab'oot o laj atzyaq qas laj ch'uchoj katpetek kasu'un, kasu'un kasu'un, tek'ara' alnaqiil kirb'an otz che latech', karanan xaqara' e nixut juyak qas kawilan rinimaal latech' kab'anan, wuxu' nem rajawxiik ka wulan renejeel q'iij xakela' kakunaj la walwal wuxu' laj saqa'n xaqaran laaq' kawil riij laaq' kakojon taq kunub'al chuwach xa kela' kirtz'apij riib' la walwal. Wuxu' xaqara' nem rib'antajiik la tech' laaq' xaqara' kakoj laj ya'l atz'am renejeel q'iij te kawilan kirtinij riib' ritikel wa xawilan ritinij riib' wa xana'an kik'yaqtek, kik'yaqtek wa ma xak'yatsaj wa xak'yaqatsaj ela' kirb'an k'ax chawan otztaj ela' e kichaqajek kirya' kan retal nem la sakb'al rimal ela' kib'im kan chaqan qate't qamaam rajawxiik qab'an utziilchiran ni xutwa' ko jujon taq kunb'al kakach'an rech kakojon aqache li yoom eli' yoom otz kakoj chiran jun tech' re xa kela' kikuntajej la yab'iil wa kab'antaj ela' la yab'iil k'o chiran kipoq'or riwach k'o chiran kichuwrek la walwaal k'o chiran kirb'an k'ax rajawxiik kab'an utziil chiran re kib'ekt pi k'ax la yab'iil la'.